دراسة الإقتصاد والمالية مهمة جداً, لأنها هالمادة تعطيك فهم عميج, عن كيف تشتغل الأنظمة المالية والاسواج تعرف كيف تصير الأمور من ناحية العرض والطلب, وطرج الإستثمار وتوفير المال, معرفة تفيدك في حياتك الشخصية, مثل كيفية إدارة مصاريفك, واستثمارك ومستقبلك, يعني إذا كنت تدري كيف تتعامل مع المال, بتكون في وضع أفضل لتحقيق أهدافك.